אַנָא כַּנְפַדֵּל נְעַיֵּש פִּעָלַם בְּלַא קְוָארְת טְבִיעִיָּה, חֵית הִי כַּתְסַבַּב פִּתַּדְמִיר כְּבִּיר וּפִקְדַאן חַיַאת פַּגַ'אִי, וּפִנְפְס אֶלְווַקְת, נְקְדְּרוּ נְחַדְּמוּ מְגַ'מוּעִין בַּאש נְקַצְּרוּ מִן אֶלְגְּרִימָה וְנְחַסְּנוּ אֶלְאַמְן בְּטְרֻק מֻכְתַּלֵפָה.